Thailand nanu budaya ba'u no beda-beda. Thailand boe nanu festival budaya leleo Songkran no Loy Krathong, no seni muay thai, arsitektur candi no nana'ak khas nai Thailand. Budaya nai Thailand boe pengaruh neme pengaruh kerjaan makahuluk a no budihsme boema pengaruh India no Cina.